אַכְבַּר מְשְכֵּל קַיְשּׁוּפוּ אֶל-עָלַאם דַבָּא הוּוּ פִקְדַאן אֶת-תַפַּהּוּם וְאֶל-רַחְמָה בֵּין אֶל-נּאס. בְּזַאף דִיַאל אֶל-חֻרוּב, אֶל-עֻנְף וְאֶל-קְרַאהָה, כֻּל וָחַד בָּגָא יְכוּן הוּוּ אֶל-סַח בְּלָא מַיְסְמַע לָאֶלְאַכֵּר. טֶכְנוֹלוֹגְיָא קַתְקַרְבְּנַא וּלָקִין פִי אֶל-חַקִיקַה בְּעֻדַּאת אֶל-קֻלּוּב וְנּאס וְלָאת קַתְפַכְּר גִּיּ אֶל-מַסְלָחַה דִּיַאלְהָא. חַאסְנָא נַרְגְּעוּ נְעַלְּמוּ וְלַדְנָא עַל תִּסַּאמְח, מַחַבַּה וְאֶל-חִוּאר, חִיַת בְּלָאהוּם אֶל-עָלַאם עָדִי יְזִיד יִתְפַּרַק וְיִתְאַלֵּם כְּתַר.